انت وينك صاحبي؟ قالوا لي مازال تتخاف من <hesitation> من الطيارات، تي كيفاش باش نمشو حنا نعملو <hesitation> الرحلة نتاعنا يا أخي يا ولدي ما عندك ما مخوفك راهو مش كيف كيف راهو كي احسن حاجة تمزال كي كنت نتفرج في شريك وثائقي قالك كي تركب فالطيارة خير ملي تركب فالكهربة، ما تعرفش علاه الكرهبة شنوا تعمل اما طيارة قبل ما تطلع يفلوها فليان، ما تخافش يا ولدي هانا مع بعضنا.